אויב ס'דא א פייפ וואס איז פארשטאפט אדער א סינק איז פארשטאפט וואס איך וואלט געטוהן עס צו אויפשטאפן. קודם וואלט איך פרובירט צו נוצן א פלונדזשער, אויב ס'וואלט נישט געארבעט וואלט איך <hesitation> אריינגעגאסן וויניגער מיט בעיקינג סאודע אין די סינק, און איך וואלט אריי- געווארט אז ס'זאל אויפבאבלען, איך וואלט אריינגעגאסן וואסער און געזעהן אויב ס'גייט געהעריג אראפ.